Meeɗiino waɗde kikiiɗe gooto pijirgel cukalel waɗti haalde. Cukalel ngel ina fijira tan, ina haalde e huundeyel ngel tan haa ngel waɗti jaabaade cukalel ngel. Yimɓe ɓee fof ndogi ngari e ƴeewa unɗoo no wayi nii haawnaade. Kono noon ko cukalel ngel tan waawi haaldude e pijirgel ngel. So gonɗo haaldi e pijirgel ngel, ngel jaɓataa jaabaade. Kono so cukalel ngel haaldi e pijirgel ngel, pijirgel ngel jaabo cukalel ngel.